Ny fiantraikan'ny karazan'ny hany zao amin'ny fahasalamantsika laha araky ny fahaizako azy: voalohany aloha gny resaky hany mampanday hery, mahasalama, mahavelo antsika, de gny faharoe magnaraka an'izay koa gn' sakafo koa laha hoe fa lany daty hohany, mamparary; laha raty sasa i maloto, mamparary; na laha ohatsy koa hoe hany maro mare i ka mety hamparary avao koa i de ho avy am'izay ny karazan'arety aby hoe ny tension, diabety.